Bi kʋ ɔlʋlʋ kɔmamʋ ɛsɛ poo nayi nyezale la ɔlɛ ɛsɛdi bʋakʋ ɔlɛ ɛsɛ nʋli kʋ ɔlɛ ɛsɛbe dʋ yɛdiɛ bʋakʋ ʋwolowʋ ikpɔ laniɛ ladʋ wʋ dʋnʋ tʋtiɛva ladʋwʋ kʋbia ladʋwʋ kʋ imɔli mɛ wʋta awʋ ɛlʋele la wafɔ fʋnʋ kɔnabʋɛ kawʋla ɛyi siayi ɛyi siaɛyi ɛyi siaɛyi mɛ ɛsɛmʋ la poo kɔna ba kawʋ nʋ awinyezali bʋa anɛ bʋakʋ tɛsɛ lɛ vlala labʋ nʋ ɛsɛ dini bi kɔlɛ odzo kʋ laba kɛla matsi mʋ ɛsɛ nayil kamaw bla yanstʋ dʋnʋ sur one wani bvamɛ ɛlʋnɔeli tala mɛ ɔbʋɛ ko lakʋ wafɔ nafʋ ɔbʋɛ sɔŋ lakʋ wakɔ nafʋ nawʋ ɛlʋmɔ wani li mɛ mʋ ɛka zinye bʋɛ mɛ fatu ɔbʋɛ wani ɔma bana fʋayɛ ɛka zinye bʋɛ mɔbʋɛ lama bana ba kɛ ɛdi avo adi avo ʋtsi ʋtsi ilʋ ilʋ mɛbʋɛ lama bana ba kɛ bʋamʋ ɛnakana ʒmye bʋɛ mamɛ kela kʋ ʋfʋa mabana fʋayɛ nʋ odʋ ufua mabana fʋayɛ mɛ yanʋ ɛlʋmɔ bʋɛ wani la ɔnama ba ayili kɛ dɔk ɔlɛ labʋɛ nʋ mʋ tatʋ ɛkʋ wani aba kɛ la mɛ kɛna bʋvʋ kɔbʋɛ kɛnasɛ kɔbʋɛ nɛ yanɛlʋmɔ bʋɛ wani mabana ba ayili.